Raha amign'evitriko raha amign'vitriko magnokany zany mba mila, ilaigny avao mivavaky ka satria gn'olo za sy tongatonga fahatany teo avao raha sy nisy nagnamboatry da ilaigny zany m- fivavahany, mba ho fa- ho fagnakina gne fiaignany amin'igny olo- amign'igny raha namboatry ategna igny zany.